نحب أفكر في الأشباح كقصص وأساطير. بعض الناس يؤمنوا بها بسبب تجارب شخصية، بينما آخرين يكونوا أكثر عقلانية. كل واحد عنده وجهة نظره. الإيمان بالأشباح مرتبط بالخوف والفضول، وهذا يجعل الموضوع مثير للنقاش. بالنسبة لي، الأفضل هو التفكير بطريقة موضوعية.